<hesitation> lagu, feiva, animal na beh, sisia. Sisia beh, ena use badaherea dikadika. Hereadaena beh udai, o tano, ruma badidia. <hesitation> ruma badidiai beh, enaridam mahuta dinadiai, o mahuta hanuaboidiai, sisia seh enaridam. Aeka tauma, dikadeda maiai, sisia ese beha dibadam. O sisia beh negaida beh iteda, ita bamoda. Eda loa gabudiai, badidai eloam, enaridam eregudam. Dika gaudia amo, sisia ese beha dibadam ena kwaruai, baita dibam, gauta na dia maoro. O, gauta na kerere. Sisia na, kwaruai baita dibam, gauta na baine vara. Bema, sisia bolaohaiam uda neganai, sisia ma mai dibana daka bekaram. Sisia uda lalonai ma, kagau namona ta. Iese vamu dan ealadiam, vamu, namodia. Kara magani, Magani dan bedogodiam bealadiam, bemailiam beme henimum, bema una sisia na boha dibaia namonamom neganai. Bema sisia na soha dibaia, namonamo neganai, ia danu basine dibam, rumai edebana, oi beregumum o uda lalonai. Bema boha dibaia namonamom, rumai beregumu namonamom, bona uda lalonai. Na dainai, sisia beh egu feiva, animal na. Bema una sisia, boha dibaia kererem, o soha aonegaia, neganai, emu ruma lalodiai dan behekukurim, rabesi bekaram, bona dia kara namodia bekaram bema basioa dibaia namonamom. Gabu ibounai bekukuriam, tage beanim, sisia boha dikaiam. Bema sisia boha dibaia namonamom neganai, emu hanoboi- hanoboi ibounai benarimum, daba ibounai, benarimum henaonao taudia ediai o ahedika taudia ediai. O bema bolaohaiam uda, emu vamu namodia beabim, bealadiam. Magani bema bealam o, tano rau gaudia bealadiam, houna beh sisia ena namo. Sisia na namo idauidau. Haidia beh sports ia ma boatodiam, boma boaonegadiam, haidia bema, ai tauma ese behoidiam bema, sisia boregudia namonamom. Boa badadia badao badaom, tauma ese behoidiam, badina emu sisia o naridia namonamo. Bema sisia sonari namonamom nega emu sisia gabu bounai, beloa kava loa kavam. Problem behenimum tauma bekoridiam, tauma bopeidiam, tauma beluludiam, tauma ma bopeidiam. Sisia ena kerere maeuna. Bema bonaria namonam negan na sisiana asiena kerere. Benarimum, emu vam bemailaiam, bona, emu loa gabudia iboudei, tauma ese danu, beh feivaiam. Badina emu sisia onaria namonamom. Sia na, laugau tauma- tauma ida enoho boum, animal namona ta. Ruma lalodia dan bo- bonoho laia dibam, bona ruma murimuridiai. Kara bovareai laidiam, ruma lalodiai dan behekurem. Ka taunimanima bamodia. Sisia, beh lause name abia beh lagu feiva sisiana.